زه په دې باور یم، کالي د انسان د ارزښتونو او دین سره باید تړلي وي. پتلون او ټي شارت ښه لباس ده خو زه یې نه اغوندم، ځکه زما نه خوښېږي. دا کالي داسې نارینه وو ته جوړ کالي دی او البته، دي ما په نظر ښځو ته سم نه ښکاري. بله خبره د دودونو هم وي، څومره سي کالي له دود سره سمون ولري، هغومره ارزښتونه خوندي پاتې کېږي.